Washing machine hinkhe ree sumani kaisa machine. O manwui bini bono ree suui mano. O machine chalok khe tui machine ni ree suna jagao habo tei aa tui o sapan goliui thango. Aboni yak ulo hinkhe o machine gorio tei o gorima o ree sujagwui thango. Waisa ree kwchuwng onkhe abono kariui fwranui rui mano. Aboni yak ulo khe tui hamya no khibi rwdi. O machine bai ree sunani bwswk kwlaisa hunui sai maan. Washing machine bai daati no ree bo sujago. Haini bagwui washing mnachine o borok rok chaajabai o.